Mëdyë jatyë queso ëch i'ixë madyu yë yajpadyë ji'i queso tët'spë, ji'i queso nëbë, ji'i queso madyëbë bi'i a ukyë pa'a t'saps, ji'i tantëm tyams pë y ji'i ka'a tams pë, ji'i yaj patpë je'e a'ax nyënëmbyë quesillo y ji'i je'e yaj patpë queso nëmochpë, ji'i bi'i t'saps namochpë y ji'i bi'i put's nëmochpë mëdyëbë a'ax yaj xa'ajpyë queso laurita, gudalupe, alonso y je'e queso mëdyë ëch mas oyjënë jawebyë jëch ëch mas jëxpë quesillo.